Nigeriya madaniyati ko'p etnik guruhlar va tillarni o'z ichiga oladi. Turli xil kino sanoati, turli xil musiqa va ananaviy festivallari bilan juda mashxur. Shuningdek ananaviy san'at va mato naqshlari bilan ham yaxshi tanilgan.